يلا ika yani ay geriysin, aw ukk ashrig eska geriymu, la aa geriy ku doton ukisi, uka gona kir ayg aibon, in shirini معني irinan bagndagi, كلمات irinane sukiredage ing ir wea lea ika wessa kulikiro? Wala ir koto kulo? Hikir irin kulisinga uga igadainch uka gona kir in شعر irinane fayadagi, sukiradagi, ashri khalsa والله uka gonakir uga ibijon.